جبل أي شي، لازم تكون مخطط إيش بتاخد معاك؟ أو إيش الأشياء اللي أنت تحتاجها؟، بعد كده، إختار شنطة تكون مناسبة لحجم الأغراض ال أنت مختارها، ويكون شيلها كمان سهل ومريح، عشان لا تتعبك في السفر. طبعا استغل الفراغات اللي تكون جوا الشنطة كده بأشياء صغيرة زي الشربات أو العبوات الصغيرة، وبتخلص تأكد من وزن الشنطة يكون مناسب للجهة اللي أنت رايح لها عشان لا تحصلك أي مشاكل.